Nëse ni shok a shoqe prej jashtit don me m’vizitu mu javën tjetër, tash osht ftoft ktu edhe osht ka vjen dimri. Une kisha thon me marr ni jakne pak ma t’trash, definitivisht pantolla ma t’gatë, çorapa ma t’trasha, kpuca ma t’trasha, patika ose qizme jo kpuca verore. Edhe naj shall nëse don me mbrojt qafën.